د اورګانیک او غیر اورګانیک خوړل تر معمولاً منځ غټ توپیر په دې کې ده څې اورګانیک خواړه په طبیعي شکل باندې ا ام م تر لاسه کیګي او یا هم تهیه کیګي ولې غیر اورګانیک خواړه معمولاً په مصنوعي شکل باندې ام م رشد ورکول کیګي او په مصنوعي شکل باندې هغه ا لاسته راځي.